منفظل نخدم خمس أيام في الأسبوع لمدة ثلاثة ساعات على خاطر النظام هذا يوفر كيما نقولو توازن بين الخدمة والحياة الشخصية متاعي باش يخليني يكون عندي أكثر وقت باش نتمتع بالأنشطة الخاصة نتاعي ونرتاح أكثر، أما الخدمة نهار برك الخمستاشر ساعة باش يكون متعب برشا، ويولي ما يخليني ماش عندي وقت للراحة باش طلع بروحي.